कालीनों का मुख्य उद्देश्य फर्श को सुरक्षित आरामदायक और सुंदर बनानो होवे हय। जो विभिन्न प्रकार के कार्यो का उपयोग करतो है। कालीन घर कार्यालय या अन्य स्थान की सजावट के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होतों हय। डिज़ाइनर डिज़ाइनर के साथ ही कमरे को खूबसूरत और आकर्षक बनाते हैं। कालीनों का उपयोग खर्च प्रति विचलन को रोकने के लिए करो जातो है। जे गिरने के खतरे को काम करो जात हय। जे खास बच्चों और बुजुर्गों की आराम और सुकून कालीन फर्श पर चलने में आरामदायक होते हैं। यह पैरों को आराम देतो हय। और ठंड से भी बचतो हय। यह पैरों को आराम देतो हय। और ठंड से भी बचतो हय। ध्वनि को अवशोषित करतो हय। कालीन का एक और उद्देश्य ध्वनि को अवशोषित करतो हय। यह आवाज को कम करतो हय। और शांति बनाये रखतो हय।